وعندما كان الأطفال يلعبون <hesitation> رأوها على الشاطئ فبدافع الفضول ذهبوا لاستكشافها ورؤية ما بداخلها، ولقد كان فيها العديد من الكنوز والأكل، ولكن لم يكن هناك أحدًا في السفينة، فقام الأطفال بحمل بعضًا من هذه الأشياء وذهبوا إلى <hesitation> و أسرهم، وأتت الأسر وسحبوا السفينة وأخذوا كل ما بها ولكن لم يكن هناك أحدًا فيها.